Ee misy setroky mandeha ny eo la ny setroky soa lafa vita igny zay ny setroky raty ahery i amin'ny namany namany agny fe afaky aria avao koa.